هل تفضل الذهاب في رحلة مع أص-أصدقائك أم مع شريكك؟ ولماذا؟ أفضل أروح في رحلة مع شريكي. الرحلة مع الشريك تكون مليانة لحظات خاصة ومشاعر أعمق. تكون الفرصة للتقارب والتفاهم، وتخلق ذكريات مع شخص تحبه. أما مع الصحاب، الرحلة تكون ممتعة، لكنها مختلفة <hesitation> غالبًا أكثر فوضى وضحك، لكن مع الشريك، يكون فيه انسجام وهدوء أكثر.